Hɨn fa huɗgɨnə <hesitation> hɨngə machikɨrə kullum achi rəgɨnə ndana kafətə tɨna nggoshi machikɨrə ndama machikɨrə hɨch tsa'aniga sɨkəgi machikɨrə mapɨna'o ko nggɨ kwama hɨkin gbək nəə hɨkin pɨtanə dɨ hudə hɨkin tsaga shi sɨkən hɨchi gi huɗanə machikɨrən maman tɨrɗani machikɨrənwa hɨmɨna gani ko hɨngə mu hɨmɨna tirɗa nimachikɨrən hɨch pɨti tsa'ani sikəgi